Fagnotreha io, nofa aotriky zany raha iny, lasa miova ty tsiron'ny hany iny, vo tsiro raha inomy iny. Lasa miova lasa tsy mitovy amy tsirony tamy i tamy voalohany vo vo baka amy nangalana anazy any.